Ses propi staita brava e mi sun propi cuntent d'cume ses cumpurtate cun mi e cun i auti e duvrìe sempre cumpurtete parei cuandi cuandi i suma ën gir e për lon secund mi të merite cuaicoza cume ün premi, ënsuma cuaicuzëtta d'cit, pa 'na roba grosa però brava, bel travai, cuntinua parei